paakena jáa, mu woa muĩ kpáfɛ sɔɔ ma paakenaã ai jáa mu lɛɛ kɛ ai bɔ mia, kɛmu paakenaã a kuŋ jáa koe ya lɛndɛɛ mɛɛ la, banda mu ya kee lɔɔ nu kɛ ai ai i bia i yɛ i mae gbi maã i bee paakenaã fɛɛ, amu wati bɔɔ, paakenaã ai ti wa kɛ suɔ a bɛ sisiɛ nɛɛ na, a guuoe lɔɔ a gbundɛe sisiɛ mɛnu ma kɛ aa jáa mɛnu koikoi sisiɛ la sisiɛ bee kuŋ ndɔ taa. Kɛ mu ma a sɔ wae muã sɔ lɔ kɛ abhí wae kɛ keȧ paakenaã alɔ wa kambá wa a kɛnu, kɛ paakena jáa wae anuĩ feŋ mu lɛɛ amu anu to nu wa anuĩ bɔ anuĩ táa anu to nu wa sunaá a kee aiya nu kpasi, anu to nu wa tee pɛɛ a bɔe tee ya a nu binda, kɛ a lɛiɔ kpɛɛ anu ta keŋɛ mɛnu, kɛ mu ma a sɔ wae lɛi bhí ai bɔ anu kaŋmu, kɛ ŋgai ŋna a sɔ a bɛ anu buɔ wa kambá a nu nyia lɔɔ nu ta lɛi bhí wa.